Inten intuklik ti ten ma' ink'atij mix juntuul ti mix <hesitation> rot'ot'ot'o', mix <hesitation> chichtzimin, men b'aje'laj jach k'as tan uman mak ta' intech patal ab'el jach ma'lo' etel a' b'a'ax tan <noise> tan ab'ensik ulaak' kutal käla'an kumentik te- tech k'asil, inten tan intuklik, inten tan intuklik mix juntuul ti a'-a'lo' ma'lo' wa mak yan ti'ij inten intuklik jach ma'lo' a' a' chich tzi- tzimin ma' rot'ot'ot'o', men achichtzimin yan känp'eel ub'a'axil kub'ensik u kiwa'likto'on llanta a rot'ot'ot'o' chen yan ka'tuul, ka'p'eel, ka'p'eel b'a'ax kub'ensik a' llanta, a' mentäkej inten jach ma'lo' kintuklik a' chichtzimin ma' rot'ot'ot'o'.